<hesitation> Toetra tsy manam-paharoa ananan'ny trozona be na ny dauphin ah <hesitation> zareo zany aloha tena tia fianakaviana izany hoe tsy mifamono ny samy dauphin de manaraka izay ah ny dauphin ihany koa ah de tia zanaka ary tsy matahotra olona koa ny dauphin de tsy mihinana olona.